لا ما كل ال كل سلالات الكليب ودية - اكو كليب شرسة اكو كليب اليفة، اكو كليب اطيق تتعامل معاها، اكو كليب لأ ما اطيق تتعامل معناها ، كل كلب وكل سلالة تختلف عن الله وكل وحدي تعاملا يختلف عن اللخ